सुलार थै स्त्री कनो थै सबसे पैली वेकी प्लेट ढूढी थै। सैट कौर दिण। वेक बाद हमन। गुनगुनाना पानी से स्प्रे कन। फिर स्त्री मदद से हमन वेथे हल्का हाथ से प्रेस कन।